Kaeñovi kua malasia, mbaetɨ mbate aikua kïräiva, ëreï oyovakeñoko aipo kua ïru tätäguasu jokoropigua reta ndive, arakurendavi, ëreï oïmeko aipo ouvi araroɨja iarape supereta